ཀི་ཊར་གི་ཐེན་ལོ་སུ་བ་ཆེ་ན་དི། ཏཱ་ཀི་ཀི་ཊར་ཡོངས་པོ་དེལ་བ་ཀན་ཧེ་སུ་བ་ཆེ་ན། གོ་ཐང་ཀོ་ནག་ཆ་གི་ཀི་ཊར་ལམ་ས་ཐོག་ཀབ་སུ། ནག་ཆི་གི་ནམ་ཆོ་ན་ད་ཧན་ཏ་ཐང། ཅག་ཏ་འོ་དི་ལེ་གླུ་དི་ཆུ་ཧོང་དོ་ཨིནས། ཀི་ཀི་ཊར་དེ་གླུ་ཐམ་ཆ་ན་ཕ་ག་ཕ་དོ་ཨིནས། སྟའེ་དི་ལོ་ཕ་ཇ་པ་གི་རྣམ་པོ། མན་དོ་བོ་ཏེན་སེ་ཧེ་ཀི་ཀི་ཊར་ཀོ་རང་ལོ་ཡ། རྣམ་བོ་མན་དལ་བོ་ཐང་དེ་ལོ་དུང་ས་གི། རྣམ་བོ་ཡ་མན་ད་བོ་ཐེན་དོ་ཨིནས། ཀི་ཀི་ཊར་དི་ཆུ་ཟུང་གླུ་ཨིན་ན་ཨིན། ཏེ་ལོ་ཨིན་ན་ཨིན་ཡ་ལུ་ཆོག་གླུ་ཨིང་གི་ལུ་ཁ་དི་ཨིན་རུ། ཀི་ཀི་ཊར་དེ་ཕེ་ཟ་ཕ་དོ་ཨིནས།